Ede wae markata meno menga markei keno sarkey markata meno. En sakey darie malie erky la en godo ka wanda wanda soka joo a gangie kenoda in nabaie yameny arbaire dango kanie ademre taka hussan fa behdelina, wida enga naffira dag keno shongirl kon deagid ta kon keno wida ter hido tone shongir ka ekir eka wael lerbaier ken komou. Oudor en many eltona